أنى اتعلمت دراجات وأني صغيرة، <noise> نعم، درجات، بنحب نلعب درجات ف الشوارع، إني هذه الرياضة، نحب نعيشها، نحب نسوج بيها درجات، تعلمت من وأنا عندي خمس سنين، ست سنين.